כ'וואלט ענדערש געוואלט רעדן צו די פיוטשאר צו וויסן וואס ס'גייט זיין, וואס כ'זאל מיך אנגרייטן פאר, ווי צו רעדן צו וואס איז געווען, ווייל וואס איז געווען ווייס איך שוין, און איך האב שוין, איך האב נישט וואס צו רעדן צו, אבער וואס ס'גייט זיין וויל איך קענען וויסן וואס זיך אנצוגרייטן צו וויסן וואס ס'גייט זיין און וויאזוי עס צו קענען טוהן